शब्द सुनते ही हमाए मन में धुंधली छवि उभरत है। जैसे कोई चीज़ स्पष्ट नई है और मन के भीतर एक अनिश्चिता एक एहसास जागत है। जो वह स्थिति है जब हुमें किसी बात व्यक्ति या परिस्थिति पर पूरी तरह भरोसा नई होय पात है। संदेह एक दोधारी तलवार होत है जे एक <hesitation> हुमें सतर्क करावे को सही निर्णय लेवे को मदद करत है। दूसरी तरफ हमाए आत्मविश्वास और रिश्तेदारन रिश्तन को कमजोर करत है। संदेह को पहले पहले तर्क और जिज्ञासा से जुड़ो भाव होत है। जब हम किसी चीज़ से सवाल उठत है या उसे पीछे छुपे सच को जानन चाहत है, तो जो सकारात्मक संदेह होत है। जब हम अधिक सतर्क विचारशील और ज्ञान प्राप्त करवे के लाय प्रेरित करत है। वैज्ञानिक खोजन को लेकर रोज रोज़मर्रा के छोटे छोटे निर्णय तक संदेह हमाए सोच को गहराई देत है। दुसरी ओर नकारात्मक संदेह और अविश्वास को जनम देत है, जो मन में असुरक्षा और चिंता पैदा करत है। जब हम अपने आप पर या किसी प्रियजन पर संदेह करत है, तो हुमें संबंधन में दरार डालत है। यही कारण है कि कहते है अत्यधिक संदेह आत्मा का चय्य कर देत है।